One of the funny thing I ever see is it was this few time ley guy came in our plantation he don't someone was spying like spying him so when he pick the coconut he hide it so the guy who was spying him when he left the guy came and took the coconut out so myself when I saw ley guy he say my man you bother with me ho so we just can share it and then the rogue will just go so he use a statement la was like funny uh steal to steal make god laugh so when the individual who stole ley coconut came back he can't see his coconut who he will ask so when I always think about that I can laugh.